آنا أحب الأطعمة المالحة أكثر, يا أخي استمتع بالطعام التقليدي, مثل الشوربة والأطباق المشوية, اللي طعمت ملوحتها ظاهرة, الأطعمة المالحة تعطي طعم قوي, وخصوصاً مع الارز واللحم, لكن آني ما أرفض الحلوى بين فترة وفترة, أتناولها واستمتع بيها, لكن الأطعمة المالحة تظل المفضلة عندي واللي ما أبديها على غيرها.